Lafi-tsaran̈y dônko mety araiky do hitako ai, amin'irô mivarotra àby io eliely depense ndrô avô manonga zen̈y vola azon-drô kô fa mampiasa siramamy sintetika àby io irô ataon̈drô an̈atin̈y jio e ndraiky raha karà zen̈y. Fa lafi-ratsin̈y zen̈y izy tsy tsara fekin̈y amy ny resaka fahasalaman̈a, mankarary bôkà eo zen̈y siramamy fekin̈y ten̈any tsy mety zen̈y mahavoan̈y diabeta zen̈y.